जस अभी भीरयी हुन तो भीरयी पंडी भू्त सारी बिमारी हुन। जस अभी कैंसर हुन तो भीरयी पंडा भी हुन। और जो गुरदे की बिमारी भी हुन पो और एला भीरयी पंडी भी आशो पो गुरदे की बिमारी। और जो कैंसर बिमारी हुन सो जादातर बाती भीरयी पंडी हुन।